ايي- اول شي راح انزل تطبيق جيميل بعدين راح ادخل على التطبيق راح يطلعلي خيار ال ساين اب راح اختار هذا الأخيار بعدين راح تطلعلي كل المعلومات حتى اني انشئ حسابي الألكتروني مثل الرقم مثل لأسم الجيميل مثل الباسوورد و او الرقم السري ووو ايي- عمري ميلادي و باقي التفاصيل الثانية.